كي نفكر في اللون الأحمر، <hesitation> نتفكر ياسر صوالح. نتفكر المشاعر الغضب، مشاعر نتفكر <hesitation> اللون <hesitation> نتفكر اللون تع العلم تاع جيراننا، تاع المروك. نتفكر <hesitation> زيد وش نتفكر؟ اللون الأحمر نتفكر فراولة، الفاكهة. نتفكر في العواطف الجياشة ثاني تفكرني فيها اللون الأحمر.